Toh kan mu ‘i’ tə na’an kən ba’a man nea an daa kan kuma’a nyaʊn kən wu’udu’a ehh aehh da’a, kan kumaa nyaʊn kə wu’udu’a ehh ehh da’a mə gaba da’a da’a ma gaba gə pii am ta gə sé da’a ma gab da kən pin na’a senga pa’at senga pa’at da’an kuma am to’o amma mbe inaa pi’i an te am pi’i ya’a am sən ka’an ga ina’a nyerri pinn piin nyayi numu’u ga sé nda’a san sora’a nda’a sən yil amba ko’ona amma ba’an ba kai ai da’a mə gab ga inna ma’an kan ma’amin na’a sen ga pa’at ko’o nyembəru’u siiini ba’aran’an mana’a amma an ma’amin kan ge se’ ba’am san sira’a. Sitké sen ga nii pa’at mma nan baŋ gəa ini yayi kan gə ba sitkunun inin ya tem ga sakani ya kə ne’a ka yil am be’a ka ot niŋ ga toh an sitkuna ko’o bəne wu’un bə ga an bob ot niŋ ‘a’ yeru’u kai zon ina’ason ma’a ma se daa ba’a ma’an-baáma’an ina’a yerii sii wundu’u ga ba’a ma’an soŋ so’i ina’a ba’a ma’an da gə ‘a’wo’o ona’a ɓa’a ma’an da ga a wo’o ina’a ba’a ma’am da ga a wo’o amma ba’a ma’an kin sii-ba’a ma’an kin sii-ba’a ma’an kin sii-baa məan kin sii nyereu’u da’a san sona toh i’i be’ i’i’ kum ka’an ga yebiri’i yebi bit ko’o i’i be ya’a b’o wl ba kum ot wə kinta piri’i pa’an ga bo’o ko’o bo’o da’a kan kina neb ba’a ban ko’o ba’a ban won to ga’an da nda’o ‘o’ pira’a ba’a pa’an da ta ba’a nəʊ ‘o’ gə lo’o ba’a baŋ o’ boo’ ru’u ba’a kum sone kə bo’o ra’a, ba’a kum soné kə bo’o joŋa’a sona’a ba’an ba ai ma’a ra nya’a jonʒa da’a ba’ kum sone ka bo’o ta’a a bam ma’a ka’a sen gə joŋa’a songa’a ba’an bə ai ma’a ra nya’a joŋza da’a ma gaba’a gə da’a ma pi’ pa’a mə gaba’a gə da’a mə pii pa’a an gə te da’an pii na’a semgə pa’at nnda’a sen gə pa’at sə ga ba kum də pa’at ən ‘i’ ináá da’a kən kum ban taʊŋ an da’a kum bən tauŋ ən pii kum gən ta ko’o sai ba’an pii rii son pa’ana’a ban kən siira’a Ba’am piiri spn ba’a məa bə nəŋ ina’a ga aʊ ina’a ga ye ‘o’ piira’a gə ba’a pa’an piin dəʊ kum ga baa ba’a ma’an kini-ba’a ma’an kini ban ma’an ka’an gə ba’a kan gə toh ma’an ka’an ga ba’a kən ga toh ya’a ba’an ban gə ni’i paat sona ashe da’a ba’an ‘a’ ei ashe piiri kən pa’an ‘o’ ba’ son tə kunu’ugam ka’an gə an kaot wə an da’a sem gə pa’at i’i kumi gə ‘i’ bag ba’ak sp’o kə an təngə sii ‘a’sel o piin taŋ sii nne o’ piin təŋ sii sai i’ sa’a woŋ to rəʊ pa’at piin son wə kum ot ta’a piiri sonf wal kum ot ba’a pa’an bea ani woŋ soń gam be’a’ ma gab ga piiyaa tamu’u ga’a amma ‘i’ ma’a ka’an sen ga sen gə ina’a da’a ya dole-dole ba’ak ba’ak inda’a kən ya’an karu’u ammaayi kə ma’an nea ya’a ga-yaa gə da’a ka’n yana’ amma sit ka’a ya’a ka’a ké ga’a sp ba’a sitkunu ba’a noʊn kən yebala, ba’a neʊn-ba’a noʊn ba’a piin kpeŋ sela’a an bera’a ma’an be’a ma’a an soná sen gə pa’at ba’a ma’a sona sen ga pa’at ba’aga’am gusum gam beya’a bəa da’am an vaksu ma’an beya’a ba’a ma’an an sond ba’a ma’anuna gə ən birayeri yab ya’a bən taŋ ga’a ni’i ta’a-sitketa’a-sitke ma’a san gba’a zoŋ-gba’a zoŋ yeba pa’at sitke ma’a sən ina’a kumu’u ku sona ko’o am yilu’u kə angon da’a lə yeb bənra’a kə neb lɛga am beya sitke ma’a san, sitke sen ga inəa ən ko’o ru’u kum kə né ti gaa sitke sen gə ləga’a rə ko’o an ba’an ga’a sitke sen gə yeba’a ra an kum ka bo’o rə ta ga’a sitke sen gə ot wə bəm birian an kum ko’o bo’o tə ga’a ba’an kan sora’a ina’a ne ma’an an də pa’at ni nda’a tem ko’o nə gam an ko’o tem’u gə ida’a kum soen ka ne gu’u paa’at toh niŋ nda’a an iŋ kan boaba’a. Ən vaksu da’a san ya’ana oʒun na ma gə ma’a ko-ma’a ko’o ina’a ma’an se top ma’an mu’u ma’a ən pensii an sitkunu’u an siri’i gə ina’a yeria da’a kum sone an sirii gə ina’a yerii da’a kun soné an siri ga na da’a kum sone ba’an pa’at ma’a ko’o ina’a ne’a’ ma’a ma nin ye wa’a kai mə daʊ ga’a ma’a mə pensii na’a ma’a ko’o da’a mə ta’a gaba’a da’a mə ta’a gaba á á kaunga’a ne a’ ma’an iga son seŋ dii an sitkunu an sitii fa lamke nda’a kan wundu’u ru’u kan san a da’a ma’an ken rə lamke nda’a kən ra ka’an san nu’ugam ba nu’u nea ma’an an vaksu ya’a an sirii gə nea’ ra’a ko’o da’a kən yana’a ot wal bea nin du’u an ma’a mu mma’a kin ən ma’an kin an ma’a kin ina’a an ma’a zin yeru’u ko’o son se mba’ak sii mba’ak sii ba kum ehmsuut an le’a’ kunu’u mba’ak sii toh amko’o an neə ən selé tunda yake ma’an ma’an an sonsénaaya’a ya’a baʊnó əm sunu’u gə am koo ndaʊ kon ke na’a ken yeruu ansit yeruu ka’an sunu’u kə ni gə pa’at bea sitke pii temuu gə toh nere pa’at dai kən ina’a da’a ba’an kai neba’a ga’ néb son bə bəra’a gam ‘o’ ma’a opt niŋ an vaksu yé go i sit tulekunu’u gam i ba’am am vaksu ‘i’ sit tuu kunu’u bel kam bira’a boruu ko’o kiss ka’an gə ida’a ehh baga’a ida’a ba’am kai toh tun da’a ka’anin neba’a o’ ta ku sitke pin ye’ bə tə sitke ko’o ko’o na’a bə tə ən son ma’an ye’ gə o’ rə ko’o baa ma’an ko’a né dite ba’a yilwa’a ot ba’a ba’a sit kunuu kə ni’i gə pa’at an niŋ ka’an ozəŋ duniya sitke ba’a ki sitke kan se an niŋ ka’an sitek sé sitke sən ni gə zoŋ zoŋ yeba’a zoŋ yebaba ba bən kum yeba’a. Ba’asah-ba’asa’a ne re’ paat ja’i ga ba’asa’a-ba’asa’aa ba nya ba’asa’a, ba’asa’a ye ra dan da’a kuma ‘o’ be ya’a mma’ama tu’usa’a mma’a tu’usaus maan bə tu’usu’a kə tem ‘o’ be nyetkeya tu’usua an ma’a ye rə gə ko’o bo’o da’a nnanm wa’ara’a nnabun to yero’a nna’am tə ka’ara’a pya nda’a leba wu’undu’u gə ndala bəasa’a ra kan bo’o ba’a daida am be ya’a an. a né ka’ani ka’an sei gabse ya’a amma ne ka’anm i ka’an séi gabse bo-bə pi i pii an laksa’a vaka ma’an baya ot niŋ lozun beyin gam ni gə ‘i’ na ba’asa’a ba’asa’a i’ né kam ba ra i’ri’ rə vo’o ra’a da’a bo di’i kpang temulu kə la’a ot miŋ ta’at ən sé ta’a ban ta’a kən mə pa’at an se ban na ən na ba’asa’a bon an ra yeru’u ban ‘o’ boba’a ban ka bag-bagbag ban ‘i’ ban ka bag-bag-bag gam ba na bob ke ga ban tə kə ba’a naʊ bób ké ga ban tə kə bəa nəʊ toh sonse mma’a ka’an sii nnan’a ra da’a vu’um ozung a ban ba ozuŋ nə ma’a ba’a kolo wu’undu ma’a vu’um bə gaa a, bé an kə na’a sen gə ən sitkunu’u an sitkunu’u ma ko’on ba. an bei an niŋ ba’an sitke zoŋ yeba’a ba’ sé ən siltmunu an siirii gə nii pa’at da’a a, da’a kum sone toh be ba’asa’a yeru’u ma da’a əm da’a kum nda’a a, ba kum be a ma’am bə tu’usu’a ko’o an da’a kum né niŋ du’u mma’a gə mə am myi, a tusu’a mma’n ma’ana’a gəb m i’ ba’a boom bé ya’a ma’a ka’ an, a’a ina’a ma’an kinii toh ne ya’a rə da’a kan piin’a niŋ ga’am na wey kwan yeru’u gab be’ ya’a woŋ kai i’ ba’asa’an yeru’u toh nə piina’a da’an, a’a ta’a də ka’an sal nu’u kə da’an pa’an bəliirowa’a nda’an jiim ba ra bə neya’a ba’a nya’a kenan ‘o’ pa’a ba’asa’a bə ina’a an vaksu’u ma’an beya’a. Gang te’ vok sə bo ken beyaa wai nii pa’at ban i’ nii ban i basala bam i baa ka’an gaꞌa an sitkuna’u ba’a ra la an ga’a ne ba’a kamara’a bób b’a yerii ‘o’ maa ka’an ga’a neb ka’an ba ba mo’o ba mo’o ba ma’a boəu’ne nhaaa ban nye’ bouné nii-nii pa’at ya’a bob ta’a ba’asa’a yeru’u nyé bu’urna nii pa’at bob ta’a ba’asa yeru toh neb ka’am bə nəʊ ko’o yeba ga aye’ gə i’ ma’a tu’u ga’a sé bən an-an, ba’asa ot niŋ loushu be ya’a an vaksa ma’an beya’a bə bə no ga ‘a’ ba’a soo sonse ba’a ra idaa bób ka’an ga’a spnsé ko’o zogo’o ‘i’ ma’a sii sonse ‘i’ ma’a sooo ina ‘i’ ba’a, a’an de gə ai da’a pii ba’a la’am lesa’a bə laam ina’a gba’a ka gə ba’am ba’a kən bo’o ba’a toh kaum bə né né kum kə neba’a bə ka na’a ra ta’a ina’a an pii ka bo’o ta’a an ma’a bə tu’usa’a am myi bə lamkuye an ma’a bə tusʊ’a an pili gba’a ba’an ba’an kən bot bób ɓa’a amma ka’an sen gə ina’a ya’ab bən ma’an da pa’at son ga’a ko’o ndaa báb ba’a so yaʊ son ga’a an wu’undu an da’a ya’annangə. Wun’undu an da’a ba’asa’a bera’a ko kuna gam am ba’asa’a sa’an ba ka’an gə jiib ɨi daa kan loo na’a ba’asa’a sa’am ba ka’am gə nebita’a kan loo na’a ba’asa’a am bob ba’asa yeri ga’a an bpb sem ko’o lesin sen ko’o an ba’a da’a toh ko’o kuma an bob kan ma’a lii an kii lamke ra ga’a lii an kii lamke ga’a ‘o’ ba’i’ baŋ am za ya’a ko’o kua liri bo’o jeya’a bə nə ga’a gam nii ba’asa’a bob kpang sona se’ piina’a bo ne neb ka’a ke bob ba’a na’a sé anma tə kum bəa tə ozun ‘o’ kwanan ba ka ba’a na’a sé ta ozuŋ ‘o’ kuma’a toh. Ba’a sam kunu’u ba’a ba’a ta kə kpysel-kpeŋsel a ma’a se to kini se to’o mu lo’o ne a’ se to a kini sé to’o mu lo’o ne’a ‘ néga ‘a’ a’asa’am ba’a ma’an ka’an sii ba’a san kunu’u ka nii gə pa’at toh ba’a o ndaan kuma daa ma gaa bə gə kum ma’a ga’a ga sé da’a ma ga’a bə da’a kan ma’ana’a amma sen ya’a am san də pa’at dai sé am sitkuma nu’u ən sitkunu’u ən siirii gə nii pa’at an da’ bób tp tepke’ tepke’ gba’a gəm gbəa gon ba’a sitkunu toh a nbe ina’a tə bən inaa ina’a ‘i’ mai ka’am bo’o ‘eii’ am ga an siira’a ba’a ba’a bii ba’a biin tema gbaro’o naʊ gbara’o ma’a inaa bob ma a yoo an biya’a nu’u ma naʊ toh o’ koh da ban bo’ot e’ga’a da’a ban da’a ɓan kən kiina’a amma ba’an bə ma’an bəan inəa ma’a min bə gə sé ta’al ma’a min na’a ma’a min ga na’a sitku’unu’u ku ot woal beya’a ba’a sitku’unun ku ne gə tem pa’at gbaro’o ra ban aye naʊ ka’an ga o’ ra’a pii sa’a pii sa’a ba sə piina’a su’u san su’una’a kii san nii gə pa’at kii san nii gə pa’at o’ ra’a da ba son kii na’a ma’a sən nii gə ma’a son nii gə azuŋ zoŋ yeba’a pa’at o’ ra’a bə səm-da’a basən mana pii naa gam ka’an gə yayii ba ina’a ra yayii ba yayii ba sam gə- yayii ba son gə ba’a ba’a sɛ am la, a’a ra soo se tph mə ma’a ina’a ye a’a kiin siik bə baa’ kai ka’an ga’a an ma’a soo ən ka’am ga’a am, a’a sii ən siik ten ən sitku’unu’u an pii tema’a pa’at gbaro’o ‘a’ ye naʊ gbaro’o da’a bə ga’ada’a ba gan kiina’a.